Mijery fampisehoana ny anà no tiako a raha miohatra amin'ny hoe mijery fanatanjahantena satria izaho mantsy a tia mandihindihy izay dia tia mihirahira, dia mahafinaritra anà ilay mijery fampisehoana sy ilay mijery resaka fitafian'ny mpihira ohatr'izany